<hesitation> nii meeke nii age ngannoke, lea pannamo, ni salike pannamo. Agee siuwai namalagoi pannamo. Tee onnoi, teke teka awa owatu, a' nganoka mokawatono teka mokawaatono. Tewo nado teke, awa wele weletena, weletena tewo. Nii ameeke nii onolinmano a' nikano nado wektena lepo lopa, ninang namo, namo nna nai weletena. Tee opong aggae, te nii panna mono, tabengno peepo, peekauka taitai naa tuma napo ka opong tewo tabeng naa tewoka nagonai, weletena. A' nikano, a peekalago lepo opong, iagumaliko taitai naweteko. Tee nii pannamono peepo ule taitai nako, napo peekala oleng tenia, nado, nado weletena tuma. Tabengna waikala anikanno weletena waika. Eng tabbengna tuma, tee, Tee peepo ni panna mono, tee tabeng no napo mekago, napo kagasno tee, tabengno ule. Buu panna nepo, buu lowena, buu pagago ule, buu na tumanauuka tee. Napo pola panna nepo, napo wila na tuma kegasno tee agaa siuwai.